﻿Mya ginə ki:tn, kuma a baya ki:tn daŋ mya gi bawoi daŋ tu nə gərwon daŋ <hesitation> mya fi gəshi gon ŋai mariŋ yan la:gə kitti daŋ mya gi yan chi gərwon daŋ mya chiyarəm yan chi gəryo daŋ cha suturam yan chi gəryo daŋ cha vərəm chigən tə tlyagən tə sahulu tə mir tə ko na iri gyo mə tsəti mə ŋaldi gənda mya tu <hesitation> biyagən bukata tə yani sannan kuma ba mitə gərshi gon a ken daŋ a mob gigən kitti həŋ har kusan vonni ta lədi monda ŋəni mitə kittan mia gigəni kuma kitti gən mə yisəŋ iyaye wopm dan tə shishi kuma la:gə kitti gən mə shishi mə tushi ŋai yaŋshi tə koyarmi nə kitn tə koyarmi nə datəm won daŋ ma fi daŋ ma tu gən chigəni ŋai domin yani gən chi a ken wom ba mitə gərshi gonəŋ illa kitti daŋ mya gigəni yauwa, vi kitn daŋ chi gos ɗa a basayi basayi chitə yisəŋgən gərshi gonəŋ illa vi kitn kawai. ﻿Hmn ba mi tə datəpm won mari ɗaŋ a mob la: gə kitn dzaŋ gon tə mbut mə mbut mə shi shi yan aman chije mi mən akan wuŋ ya:r a fi wurɓai taki a fi wurɓai ko iri gyo dai kawai ta fi wurɓai toh anayi yan cha lə:r mi kusuŋ mənɗi a gari dən ba babu gərwon daŋ wo lə:r kashi ɗi yatl ɗan la:gə kittəŋ mya gi: gya mbalwa mya gi: gya kafa mya gi: gya vwalaŋ mya gi: gya wa: kab yan ŋa datəpm kitti gəndi ba mitə a: figən wonəŋ yan nə la: kitti kadai aeyyy kasuwa mən jari kasuwa chiŋai yauwa domin mən jari kasuwa uhhm ba gata bya bukata wopm həŋ yaŋ la: wopi daŋ mə shishi mə tui yani kuma yani gən mə ga:da yani kuma yani gən mya chi yani kuma yani gən mya tlya ŋai yani kuma yani gən cha vərmi tlyagəni yani gən mə shishi ma mə fi aure tə yani daŋ mə ka:b guɗi wopm tə la: gə kitti gən mə ka:b guɗi wopm ŋai. ﻿Tə la:gə kitti <hesitation> za:r ya wultu a fi arziki ma a gəm daɗi ɗi a la: kitn basaya kam, nə la:gə kitn a gəm daɗi ɗi ŋai babu gərwon daŋ a mop la:gə kitn həŋ yani gən mya fi toh har yawon ma mya vərgən shawara məriwopm tu tə, kar tə ga kitn həŋ tə gi: kitn domin yani gən chi tugəni lafiya dlyigə za:r, za:r yan cha chi cha tlya kayel dlyi wos ma mari amma yan kya wum tə kusuŋ kinə a kusuŋ ko dzaŋyo toh kaga kyani ma kayel dlyi wa ba yi dai dai tə muri yo daŋ cha chi cha tlya həŋ toh don haka gəryo daŋ mə yisəŋ yanə chigəni tə tlyagəni toh sai kitn yanigən a tu wadata toh sai kitn daman cha wulmi tu wai tugəni yi yatl a tu ga:mgə kitn gi:gəni chi yatl kya gi: ka tui kya gi: həŋ ka tlə ɗo? kya gi: ka tui toh yan gən chi kya yelli hankali wopm a dulga:mgə kitti <hesitation> kome madogara wopm yani gən a dulga:mgə kitti ba gərwon daŋ a latsə yawon kawai yan tu batugə. <hesitation> ﻿Kə kitn daŋ a fimi nauyi mən yan chintu aey gən yo daŋ murgə kitn gigəni wo tu wadata ŋai yi daŋ, taki yidaŋ wuŋ ya:r yidaŋ toh yani gən cha lə:r mi kasagən mənɗi a dulga:m gə kitn sosai, mya bunkasai tə iri gya gin kitn wo vərmi wadata, kitn wo vərmi koni, ma foi ɗaŋ kə za:rsə, toh amma yan gya gi ɗa həŋ toh ma fol ɗoŋo? uhm yawon kuma aman mbutɗi gya gin ta mob karfi talaka sannan kuma kya wultu kasəŋ ɗi:bni dabba ma a mob karfi talaka aeywa aey murgə rashi tlyagəni toh gyeri yan chi gəni kawai daŋni du:n a kauye wopm du:n tə wultu kauyen cha ɗi:b gyeri dubu dzub, dzub tliti toh ai kaga gərshes a nayi tə damuwa sosai toh yani gən tu gəryo daŋ mya kon tu da mya tu gya gi daŋ mə bunkasai toh talaka fuɗi talaka chinə tə ni uhn bayn la: kitn toh talaka cha finə gos ni toh yan chi daliles daŋ kya <hesitation> yeli mya wultu. ﻿Gobnati tə yaldami sabutə gərshi gya gi mə tu chigən mə tu tlyagən mə bunkasa tə gəngə chigən ka yatlwopm yauwa gəshes kəndi <hesitation> ai gəngə kə mbətləŋ wos yan chitu a dən toh nə rashi gəngə chigən toh ko dzaŋyo wutluŋgən ɗagə dən toh nə rashi gən gə chigən, məri ta tlyaŋ ta chiŋ yauwa guɗi tah cha:ŋ ta chi:ŋ toh dole ne tə yi tu wutləŋgən ɗagə dəni ko dzaŋyo amma koshi yan ɗagə dən gən chigən ɗa gən gə tlyagən ɗa koni yi ɗa <hesitation> gya tsuma wa daŋ kya cha yi toh tsəngən lafiya wo man aeywa gya gi yan yiɗa kakab toh tsəngən lafiya yi ɗa ko yan mya chobməŋ indai har yan ɗantu gobnati wo paŋmi mə nayi yalwacheche daŋ za:rsə ɗaŋ toh myasu da mi nayi ɗaŋ kə za:rsə ɗaŋ aeywa myani gya gon ko dzaŋyo tə mbimi ɗi a kə mataki gə za:rsə. ﻿Ko dzaŋyo tə mbimi ɗi a rigən tə za:rsə domin kya wupm tu za:r <hesitation> chayi nda ŋa dzlək za:rsəŋ nə rashi gəngə chigən za:r cha nda a za:rsəŋ nə rashi sutura ko gya dzyak tlyagən don haka gya gi gən mya su gobnati tə taimakami tə yelmi tə vərmi wadata tə vərmi gəryo ɗaŋ ma chi tə vərmi gəryo ɗaŋ ma tlya tə vərmi gəryo ɗaŋ bukata wopm wo biya ŋai, toh yan mya gə:m ri:ŋ gobnati domin tə paŋmi tə yelmi tə vərmi biya gən bukata domin mə tu ndagən a za:rsə mə tuli a za:rsə tə na mi mən tə murna mə na: tə murna tə polmi tə koni yi ndarara toh gəryo ɗaŋ mya ŋal gəndi gobnati tə kommidah kuma tə yelmi tə yir gə tausayi kuma tə paŋmi ndarara yadiyo ɗaŋ myani ma nayi nə za:rsə toh ri:ŋ wopm gəndi don mə nayi nə məngə wadata a za:rsə mə nə gəngə polgən a za:rsə mə nayi nə gya gyo ɗaŋ za:rsə ta su ken tə yelmi ŋai. ﻿Kuma duk da farkos kap yan chintu rashi gə gən chigən na farkos chintu rashi gə wuŋ ya:r na farkos yan chintu rashi gə taki amma yan gya chiɗa tofa ba ma na: ka:r həŋ yauwa ma nayi nə za:rsə ma nayi nə mənyo ɗaŋ za:rsə ta yelmi toh mya ŋwa:r gobnati mən tə sommiɗa tə suken tə yelmi ŋai domin yatl wopm tə na ndarara yatl wopm tə nayi ɗaŋ kə za:rsə ɗaŋ mətu taki, mətu wuŋ yari, mətu koni ɗaŋ ma bunkasa ŋai toh wo polmi sosai wo polmi yatlwopm ma wo ndəri yatl wopm ma wo ingantai toh ma nayi nə za:rsə <hesitation> toh gənwon daŋ mya gə:m ri:ŋ gobnati mən gəndi aeywa.